Maya nienda hasa kuilusikira ndri na marafiki vane. Tulange kwanza niirikuu na marti anzire noyo, koo taanzire mambo ya maisha. Basina ayo wamadine nenda hasa ndiri tangira, kwamba jamani, aya maisha, ya siku iji, bila kupambana, sulutobora tuku, <hesitation> bila kupambana, sopata kila kinti chenye chaboha haa tuku wewe, aiza choirya, aiza, chamaemdeleo, aiza chakifamilia, solekipato tuku, bila kufanya kazi, hasa sikikula na kazi kufanya kazi. Titume, tuleke maanisha ni kuva porojo kuna ivivi vijiweni, au kune balibali hapana twitume, ili, tulange na malengo chee maisha tulina yeya mbee yambele. Sikama va kama kama ne- nevandu valume, au kama nivala, <hesitation> vantu valume ambayo tufumile tufikire ikamololola. Au ika moloulo loulonda maisha, kwani tafikira aujio tulange amaisha, mbeleni ianjolele, nousakala lola kwanza. Njola <hesitation> njole, ninjola ndri kiipanga, <hesitation> chamsingi tulange nijole toobooyaa. <hesitation> koo tunakaaja changire maisha mwazo nene navovo kumbaya, kuvachangia mawazo ili yarume, aha jei mofikire ni sawa kwari, nene nisakaa nisee ndolee, lakini, ni njole ndru lolaa, bila helaa! Ne ndu lola bila mpesa. Yoosakaa vane vane na mpesa de ndoleee, <hesitation> kwahiyo hapa kunupukaa vii noodoola tuku bila maisha, langaa maisha mazingira yako ni joule yaree tukuu. <hesitation> koo najaaharitu woodoma woosakaa alole sawa ni lola wise, akini sasa, hantu ulola hembu bulangaa, njooolee uipangiree wewe, hamu usina na hela na chai ya wooteeloomba vii aye- aye mperda niae chai, usina tuku, <hesitation> hanji lolola, musinga wala vantu ni joule urimuvika nyumbi, kwa choo choosakwa wipangee ayi mundu wane, ipange kwasaulala wipange javasinga vaasikuu iji. Kanee usina churi choosi nyumbu, akaa sivaree kweenda hata, kwanza yaani varee halukaa, wokokoo kiseyaa kutanga varee tanga arina wo mulume waachu. Zeri imanisha yaani ujio, naanza vimogonge inyumbi, kwanza kuizarau nyumbi, <hesitation> si usinaa ikina tuku, <hesitation> dakana ue- iyoe yenda akasa adayenesaka nise, au yomanisha kani kusinjinji chere nyumbii kusina chee chooriya je turiya <hesitation> Kwahiyo mache chenenda kwahiyo vo- vijana vii vane nikuvashauri ikoo. <hesitation> na uwashauri aka anuna jee mpira, kaani maisha ni mashabiki wa yanga wewe, kwa kweri, woosaka, uvee ushabiki kweli kweri. Sooma maisha wewe woosakaa, niiriamwenda ufulani je umwenda fulani ni sawa hii wamwenda, akini sasa, booya wise vya boowa wuu, au kwakuwa umaisha wivenda vii timu yako viyohiyo vimaisha, timu yani niienda saana yaani. au timu yaani samba niiyenda sana jee? Ava vantu venee uvande, boya vise vya boowa wuu au tukuu.